പ്രപന്ഛമ് ലോ ഉന്ന ക്രീദലു ഭന്തി ആതലു। ഛ്രിച്കേതു ഫൂത്ബല്ലു അമേരിചന് ഫൂത്ബല്ല് ഭസ്കേത്। ബല്ല് ഭസേ ബല്ല് വോല്ലേയ് ബല്ല് ഹന്ദ് ബല്ല് തബ്ലേ। തേന്നിസ് തേന്നിസ് ഭദ്മിന്തോന് ഗോല്ഫ് രുഗ്ബ്യ് പഥക। മര്യു ഓല്യ്മ്പിച് ക്രീദലു ധവന് രുന്നിന്ഗ് മരഥോന്। <hesitation> ഹുര്ദ്ലേസ് ദൂരമ് ജുമ്പുലു ഏത്ഥു। ജുമ്പു ജവേലിന് ഥ്രോവ് ദിസ്ച് ഥ്രോവ് ശോത് പുത്। ദേചഥ്ലോന് യുദ്ധ ക്രീദലു കുശ്തി ഭോക്സിന്ഗ്। ജുദോ കരതേ തഏക്വോന്ദോ മിക്സേദ് മര്ലോത്സ് നീതി। ക്രീദലു ഈഥ ദിവിന്ഗ് വതേര് പോലോ സുര്ഫിന്ഗ്। രോവിന്ഗ് കേയ്ഹന്ഗിന്ഗ് ജേത് സ്കീന്ഗ്।